दुवार डिटेक्टर वरयां दुव्राचे पार्टिकल असा जल्यार पायता। जार उजो लागला तार दुवार असेलो मंय दुवार डिटेक्टर अमका उजो असा जल्यार सांगता। दुवार डिटेक्टर दोन प्रकाराचे अस्तात, आयोनायजेशन आनी फोटोडेटेक्टर।